Injo nakke kanreanga tradisional a injo punna di acara anua pa buntinga injo biasa apa injo kuitte <hesitation> jagang, <hesitation> mie <hesitation> apa injo <hesitation> goreng-goreng, <hesitation> tahu pole <hesitation> na juku, nah injo ji injo anua injo injoji <hesitation> injoji nakke suang kutte punna ri punna mae a ri pa'buntinganga injoji, <hesitation> punna dumpi, injo punna dumpi suang kuitte, <hesitation> dumpi, <hesitation> roko'-roko' <hesitation> apa injo pole, <hesitation> injo nakke na ku ngai injo roko'-roko' a ka <hesitation> battu-battu ku ri sd nah kusuang anganre, nampa nu assipa kalia punna dikanrei, injo biasa punna lampa a nakke ri pa buntinganga, <hesitation> punna rie mo intu ta tannang roko'-roko' bah <hesitation> biasa intu tala mallingji nu kulariangmi aminro ri balla jari lante pasi ri balla na ku kanrei jari punna arakki ija injo pole lampa pole injo ri pa buntinganga a boja injo roko'-roko'. Ka punna ri ba buntinganga biasa nu loheji injo anu <hesitation> roko-roko, anre pa'bulluna injoji nakke roko-rokoa sanna ku ngai na kah punna pa buntingangi punna rie dumpi maraeng anre kuanu injo punna rie injo roko-rokoa ka injo minto kungai battu ri caddiku injo ri sd ku injo, na injo ji sanging ku kanre tarrusi injo roko-roko a.